Muting maan umimé éni uting mo, inja mukankaan aan buyégéhol bukuhi moomé nang mukum, gufira gutak ma muting injé imimé éni uting mo buñoowi bérég buŋantoyé.